<noise> ס'איז- ס'דא <hesitation> עלבאו לאקשן, לאזאגנע, זיטי, ארזא, ספאגעטטי, <hesitation> מאקאראני, ענדשעל העיר נודלס, <hesitation> ס'דא נאך אסאך אנדערע מינע, עג נודלס.